يعنيي الماي الي اشغبا يوميا بحدود اللترين لترين ونص هالحدود هاذي ، اسبوعيا يعني تقريبا تقريبا فد ارباطعش لتر ثلطعش لتر حسب تختلف يعني خصوصا بايام الحغ تختلف عن ايام البغد وبالشتي تكون اكيد بالصيف اكثغ